كنت هختار أكون فنان كوميدي بصراحة لأن فيها إمتاع اكتر و <hesitation> أقدر بيها أسعد الناس وأغير مزاجهم وأقدر أتفاعل مع الناس كده وأعبر عن افكاري <noise>